<noise> sasa esie eshindu shendayanza hango wanje ne ing'ombe shichira ing'ombe yinderanga imboleya haya sheranga yakhandera imboleya yeneyo eyire mukunda nenyola amatuma shichira kata <hesitation> okhukula amatuma shengulanga shengulangakho imboleya ta shichira imboleya eyo niyo ichiranga nembira mukunda ndakhakhola ndakhakhomera amasingo kano nehira mukunda neiva imboleya khonishichira neyanza shichira yimbetsanga efaita <hesitation> efaita yayimbetsanga yimbetsanga okhulondokhana mbu <hesitation> shichira nechichama ing'ombe liimbetsanga efaita yino enyala okhukusiakho ing'ombe nerumishira haya neimbesinjiakho akhamosi hakho akhamosi khalia <hesitation> nendukha ndakha ndakha ndakhavulirwa nengusiakho akhamosi khenakho nakhambakho <hesitation> shemba <hesitation> nekhayungwa <hesitation> eshindi nyanthanga khandi ingokho shichira ingokho nyanthanga ingokho khulondokhana ingokho inyala khundera ammbuyu ma <hesitation> eyindi esinzekho sinzekho <hesitation> nerumishira ndakharumishira nomba ingusie. Ndakhakusia ingokho ilia ne ingokho hilia lano amang'ondo kenako ikhola shina nerumishira ingokho ilia ne lwangu lwangu khu okhuhesia omundu naye atsia okhukhola shina atsia okhumbesia amang'ondo nerumishira neko kachiranga neyanza eshindu mbu ingokho khandi ingokho munthu neshindu sha maana shichira ingokho munthu novula ingokho munthu shovetsa noli omundu omulayi ta shichira ingokho yino neyo ikenyekhanga amasingo kano noyoyakho amafumala kano noyirakho khandi mukunda na khandi neyimboleya neingokho yeneyo khandi omwoyo nokwakhenyatsa mbu sahino ndenya okhulia ingokho nosinza niwakhasinza ingokho yeneyo nokhola shina nomanya ovulayi vwene mundu akhukatulire omurwe akhakatula omurwe kweneko nelano otsia okhusinza ingokho heyo ne vulano wakhasinza notsia okhuvukula ingokho yeneyo nora mushi nomanya ovulayi vwene namava aja noyiniakho vulayi vwene nelano ovukula ingokho hino nokhola shina, nora khushifuria nokaranga namafura neshitunguo neinyanya ni vulano wenda ovusuma ovusuma vuno khovulano vutsie shinga vukatanga shichira ovethanga wakhola shina ingokho wakhasinza ingokho wakhalia nohuliranga ovulayi vwe ingokho shichira ikhukhonye omumbiri kukwo kuve nende afia shichiranga esie neyanza evindu vyekavula eyo. Ingokho niing'ombe neye faita bwangu khandi kata omundu onyala okhuva neing'ombe eyo ne khandi ohesiakho <hesitation> omumbolerakhu washanje onyala okhuthayirakhu ing'ombe yino witse huthayirenjekhu ing'ombe yino ni ing'ombe eyene yitsa okhulipangatsa omukholi wova <hesitation> novere nohetsanga nokholire uyu amavere koshere nohiniemu nokusie amavere niyo ifaita ili muthing'ombe yanje niko ngako mwana wanje emalire ahenaha.